Vilu an yen kuyuu nganngutu yani yuche nduvu nuna ndanayee njena yee yeye nejan ne'e ndodote kubuu ña'a kanden ñeji ion kando vilu'á nda nduchu nuño'o, nani kutu ion kutu ihó yádo yeen kandutu ndu'á niño akuu ndaniné yenejin achin nondite xhi'a chinoño'á.